الأرز سهل تحظيره أول شي اغسل الأرز زين لين يطلع الماي صافي عشان تتخلص من النشا الزايد، بعدين حط كمية من الماية في الجدر لكلك كوب أرز كوبي ماي، خلي الماي يغلي وظيف شوية ملح وزيت إذا تحب، بعدين حط الأرز وخفف النار لين يستوي اتركه يرتاح خمس دجايج وجدمه بالعافية.